Tambien nämyajpa que je tuwi' entre nye'kä cuando wojyajpa por que algo nä manh tuki y jäwyojyajpa cuando jete tzyääätä jäwyojyajpa es por que jan nä manh täjkäyi ka'ku', al o hay vece ijtu algun ka'epä nap acerkatzäjku jyama ka ka'pa jete nta oye wa'ku tumä tuwi jäwyoju, y cuando entre nye'ka tambien na comunicatzäjkyajtäjpa por que algun peligro nä asomatzäjku, y tzu'kä'yi janu'sy ka titya'p kyenyajpa, nämnämpa que kyenyajpa yatzipä, jiko'k jäwyojyajpa y este y nämusyetat que que tambien je tuwi' kyokijpyajpatä' tambien y cuando alguna mala malap ntäwä'istä este näntä tzyanhtyo', y y äjtyä ntuwi' kyokip'patä por que äjtyä ntuwi' este unico äjtyä ntäwätä que mas fiel, nämnämpasye que jete tuwi' fiel, este äjtyä ntäwä jiko' jetij kyokijpyajpatä cuandodä nä tzanhtäjtyo', cuando enemigo' näntä tzyäjkatyo' algo jetij kyokip'patä, jenyanhkä.